vegetables sun sagale aina birriati ishin cabbage faa sukuma wiki mrenda managu mchichaa won tanaa duub woishin won tana kullin wakati tok hin baatu cabbage yani throughout hin baa dandee amo won ak mchichafa rooban baati mal boken roob wontun laf kasa yatii dum Malin laf kasa yaaw tanan yani akanaf yani innin baa dum wom tanafii akas yenna mmea nuun baninen kana.